Livi lo kala'a nka ye comida naá, xi livi <hesitation> ojna nka te usa aciti naá, ojna te livi <noise> ne'e nka naá xi lo ja'a nka taka to'o á lo sano ka nka ne'e naá, ye kuu aciti nka á vijna á nda ja'ai.